أ <hesitation> لعبتى المفظلة مع إنى بنت هى كرة القدم أستمتع بلعبها لأنها تجمع بين التحدي و <hesitation> والحركة وتحتاج تركيز وتعاون مع الفريق وأنا أحب التعاون، وكمان <hesitation> لما نكون بالملاعب الخاصة <hesitation> أحس بحرية وحماس <hesitation> خاصة لما أحقق هدف أو زملائى يحققون هدف.